Ntha tsjoni xranch'i thuye e nina thekjana na thuye' ena ngui thie cha tekjana na thuyena na ngui thie ja na como nda nena ja na rajuaya tarexra nguie thiye jana tarexa takatha taxera nchan'on nduye nda xexa chano nduye nda xexa cha tekjana na ngui thie tajuana cha'jona cha ya tuna ntha tha xin xrexena ya thi thi kuana ko jii chujni jinichana are ixin rujucha'a tajuana ngui thie ixin ja na tha nthaxra u xraxexa nu jon ve xexa tanda thinga sa'ña. <noise>